Li Filippini hannu na cultura mista: spagnola, americana e asiàtica. La religiuni cristiana è forti, e li festi sunnu culurati e chini di danzi. La famigghia è lu cori di tuttu, e l’ospitalità è sacra. La cucina usa risu, carni, spezi e sapuri di mari.